Lekki tanni, nelɓi, njaambi, ponkudaawi, legel cinuwa. <hesitation> miɗe miila oo adadu kaa ana heƴa, ana nafa ko ndaaretee ko ka. Ɗee leɗɗe du, kañun woni <hesitation> lolluɗe nokku amen gaa sanne.